<noise> Kaju-kaju aga mawatang laddeq leisappaq nappa magi ero kaju-kaju e namawatang isappa <noise> pammulang yero kaju-kajung ma- wette- <hesitation> ma wettu-wettu e engka wettunna metta laddeq nappa iruntuq yaregga <hesitation> ekko mabbua i siseng mi bawang sitaung <noise> yaregga yakko mabbua i <noise> <hesitation> enneng mi uleng siseng nabbua <noise> yemanenna ro kaju-kajungnge <hesitation> mawwettu-wettu ye maneng naq e uteppu e kaju-kajung ma wettu-wettu nap- <hesitation> yenaro nap- <hesitation> lei- mawatang <hesitation> leiruntuq nappa engka to leng yaregga ellinna lewaq laddeq soli tawwe deq nappunnai di <hesitation> nap- deq nappunnai di deq na cocoq na- nanre esso-esso apaq na masoli laddeq ellianna <noise> <hesitation> nappa <hesitation> engka akko mi onrong-onrong <hesitation> onrong-onrong onrong-onrong lengnge engka. Bettuanna masussa leiruntuq ko onrong-onrong lengnge engka onrongenna metto leifassedia ero kaju-kajungnge onrong-onrong masussa laddeq lei- <hesitation> runtuq untuq <hesitation> untuq leiya- leiruntuq ero kaju-kajungnge harus pa rekeng mak- <hesitation> mabelai leijokkai mabela laddeq leiruntuq ero ga- kaju-kajungnge nappa engka bawang <hesitation> siappong ero kaju-kajungnge nap- <hesitation> ero nassabari masussa leiruntuq engka bawang ka- engka bawang siappong nappunai ero tawwe ero ponna ya- <hesitation> bettuanna seddi bawang maderri tau punnai deq nappunnai tawwe yeri tawwe nabaluq i deq <hesitation> maksuq na ero tawwe nabaluq i tapi deq nakki- deq nabbage-bageangngi ko padanna rupa tau ye manenna ro maderri pesussai areggi mawata- mawatang leiruntuq kaju-kajungnge ye maneng naro naq e uteppu e mawatang maneng <hesitation> nassabari mawatang leiruntuq kaju-kajungnge mappammula <hesitation> kaju-kajung Wettu-wettu we masoli ni deq na- deq nattentu onrongenna yareggi tassiddi ba pong maderri nonroi tuwo lalenna seddi e dareq yareggi lalenna seddi e tana